Raha mandeha amina fivarotana tiserta regny aho ka <hesitation> miharagna ny antonona anahy nefa tsy- tsy mahita, dia <hesitation> mizaka ao amin'ny mpanampin'ilay mpivarotra amin'ilay, amin'ny tiserta ao hoe, amin'ilay grossiste ao hoe azafady tompoko fa mba maniry <hesitation> te hahita tiserta antonogny anahy nefa tsy mahita. Malaladalaka aby hitako nefa ny tiako anefany a, dia mba le somary magnaranara-batagna sady tsy malalaka no tsy tery be fa amin'ny tena ilavako azy fa amin'ny tena ilavako anazy tsara mihitsiny. Afaka mba magnampy anahy mba hiharagna an'izany ve ianao azafady?